कमरे की अलमारी लगाने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ता है। कि अलमारी कहाँ लगानी चाहिए। अलमारी को कमरे के ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए। जहाँ जगह बर्बाद ना हो। ताकि उसे आसानी से एक्सचेंज किया जा सके। ध्यान रखें अलमारी के चारों और पर्याप्त जगह होनी चाहिए। ताकि खुलने और उपयोग करने में कोई परेशानी ना हो। मार्क करें, अलमारी को ठीक से लगने के लिए दीवार पर पेंसिल से निशान लगवा लें। इन निशानों के जरिए अलमारी के पार्ट सेल, सेल्स और हैंडल की सही स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। अलमारी लगाना: अब अलमारी के हिस्से को जोड़ कर उन्हें दीवार पर ठीक से फिट कर दें। अगर अलमारी एक सेक्शन में हो तो है। ऊपर से नीचे तक दीवार से जोड़ दें। और अलमारी बड़ी हो तो कई हिस्सों में बांट दें।